Nyo nating garus rou fo kolos tsonyo finei, nyo nating kakoun rou ya, nyo te fakei koman, na nas, ge koman na dis. Kakoun faarof ovei rou ya nyo te nom omo ge na ziso, nyo te fakei ya koman na dis nyo te govets ya tan wel, ge kokuwe ge auom, nyo te tan na nyo te faakei ya, te nom aurom nyo te fakei ya koman na dis ge koman nas, nyo te tanik iny was buus was rou, nyo te was, fakap rou, mix fiisen me omo ziso fakei faiv minits ge tri minits tsun, nyo te nai was fatabin, fakei rou ya, was fatabin rou, nyo te naa fatabin ya unia lain te gagets ai tsun.